Ah jna ni kuu taka ye vijli kaaso te jnu na kivi nuu refrigerador, te xi kulii ɨ́ɨ́n semana, a jnu ña'a te ko uu kivi ní kuu ye lo kulii. <noise>